La xen mý tü <noise> <hesitation> mý tü e ïí jö, lɇ köö lyy’ xé’n i jötu kÿÿ dsoo’ tá’ iä dxí ñí la jia’, jötu dse kú’ dxó lɇ jö re lɇ köö too ba ñó’ jö jö mare bótá’ jö jö dsa ïí bá mý tü pee jö mï tü <hesitation> mï tü e bee’ e be pee e bótá’ kiä’ mý ‘mo, kiä’ mý ‘mo ba bótá’ jöto jmⱥⱥtá’ ïí mý tü be pee jö.